Joo ja tännään on toinem päivä elokuuta tuhatyhreksänsattaakuuskymentäseittemäj ja olen täällä Alastarolla, Hanhijoen, kulmalla mutta tää on niinkuv Virttaan kylää.
niin
siis Hanhijoki on tämä kulmakunta
juu
ja puhumme täällä näistä vanhoista asioista Manta Kärkkäisen kanssa joka on syntynyt ensimmäisenä päivänä toukokuuta tuhatkahdeksansataakahdeksankymmentäviisi teillä on nyt sitten niin kuin kahdeksankymmentäkaksi vuotta täysi jo
juu
ja kuinkas se teidän tämä Kärkkäinen oli teidän miehen nimi sitten vai
juu se oli Kärkkäinen ja ensin minulla on toinen mies ensimmäinen mies se oli Säteri mutta se meni Amerikkaan ja minulle jäi kaksi likkaa sitten meillä oli sitten ja se kuoli siellä Amerikassa ja sitten tämä oli toinen mies kuin minulla nyt oli sitten neljäkymmentä ja yksi vuotta olimme yhdessä
mikäs teidän oli se likkanimi silloin ennen naimisiinmenoa
Sillanpää
ja se syntymäpaikka vielä minä tällään senkin tähän -
juu se oli Hanhijoki oikein se
onkos se tässä jossakin ihan likellä se syntymäpaikka
neljä kilometriä matkaa
mutta se ei kuulunut niin kuin Virttaan kylään se paikka
ei se kuulunut se kuului Niinijoensuuhun
ja täällä sitten olette Hanhijoella koko ikänne asunut
juu täällä minä olen koko ikäni ollut en ole missään pidempää aikaa ollut kuin mitä käynyt olen -
kyllä mar se on maailma paljon muuttunut teidän aikana
on se on se muuttunut mitäs ei ei tällä paikoin ollut asuntoa muuta kuin Pinnoja tuolla mäellä ja tuossa tuo - Helmanni sitten Rajala Rajalan Kalle ei täällä ollut mitään asuntoja muita tällä paikalla
että niin oli vähissä
juu niin oli ja nyt on niin tavattomasti asuntoja jo että
ja nyt sitten tässä yksin elätte että vuosi sitten miehenne kuoli
juu vuosi aikaa kun kuoli kaksikymmentä ja kuudes päivä heinäkuuta
niin millainen se oli se - sormusjuttu jos te sitä vielä puhutte se hukkui teidän mieheltänne sitten
juu se putosi pellolle minä näytänkin sen se putosi pellolle kun kauraa kauraa kaatoi ja ja sitten hän aina tällä lailla kahmi sitten tästä ylös niitä päitä ja se oli sitten luistanut pois siksi kun se oli niin hellä siinä oli kyllä villainen lankakin mutta lanka oli kulunut pois kun hän kolmekymmentä ja seitsemän vuotta kolmeatoista päivää vailla kolmekymmentä seitsemän vuotta oli maassa kyllä se oli ihmeellinen kun se löytyi että hänen täytyi se nähdä vielä
no se ei ollut miksikään mennyt siellä sitten
ei kun pysynyt niin kauniina se oli niin on niin kaunis että ja minun putosi sormukseni toinen minun katosi jo kymmenen vuotta aika ja tämä putosi taas kun me pöyhimme pahnoja tuolla tälläsimme tämmöisiin patjoihin tuolla suulissa Kallen kanssa ja putosi minun sinne ja se oli nyt keväällä vuosi ja kyllä minä ajattelin että rupean hakemaan mutta ajattelin se on mahdoton hakea kun kauheat ruumenet ja pahnat siinä oli mutta kun oli tuotu kanalaan kumminkin sitten kuivikkeita sieltä ja ja tämä meidän emäntä sitten löysi sieltä sen nyt sitten kuukausi aikaa mutta se on mennyt pahaksi tuolla mitäs kanassa on kun sonta on semmoista väkevää juu se kyllä se oli ihmeellistä oikein kyllä uinunkin ajattelin kyllä minä tämän ajattelin että kyllä kyllä minä sen löydän mutta en minä sitä en minä semmoista -- oikein ajatellutkaan että se löytyy mutta oli vain semmoinen mieli olen pitänyt sitä tuossa sitten kun hän sanoi kun sitten kun hän sairaalaan lähti niin minä sanoin jätä sinä nyt sitten sormuksesi kotiin kun hän meni ja se oli sanonut että hänen on niin paha olla kun minä sormuksen vaadin kotiin jättämään että ei ja minä sanoin että en minä sitä vaadi muuta kuin kysyin vain minun oli sisareni sitten täällä Amerikasta ja minä sanoin että minä toin tämän sormuksen nyt sitten kun minä tulin sinua katsomaan niin kun sinä sitä kaipasit niin kun minä ajattelin sanoi hän jos sinä annat sen amerikkalaisille no en suinkaan minä sinun sormustasi kenellekään anna minä sanoin ja hänellä oli semmoinen hän sai nimipäivän syntymäpäivälahjaa semmoisen semmoisen tupakka-askin sitten kun soitti niin sanoi pane sinne korjuun sitten älä vain sitä kadota sanoi kun hän sairaalaan lähti minä sanoin ei se katoa ja olen pitänyt sormessani sitten ja ajattelin siinä se pysyy kumminkin sitten kun hän on piukassa
no kuinkas se miehenne sormus sitten löytyi ihan sattumalta vai
se löytyi sattumalta kun toiset kaatoivat kauraa oli kauraa siinä rajassa ja ja sitten oli kylvöpelto sitten kylvöpelto siinä se kiilsi siellä sitten siellä pellossa kyllä se niin kummallista oli kun oli sentään jo niin kauan oli niin kyllä monta kertaa oli käynyt toisessa päässä peltoakin vissiin ja sarka ne veljeni lapset sen löysivät sitten - he kaatoivat siinä ja sitten ne tuli tuomaan sitä tänne sitten kohta veljeni vaimonsa kanssa ja Kalle sanoi sitten minun veljeni että onko teiltä mitään kadonnut minä sanoin että en minä tiedä katoamisesta mitään mutta me löysimme aarteen sanoi Kalle sitten ja antoi tämän ja itku tuli

kun ei sitä ei sitä semmoista enää osannut ollenkaan ajatellakaan
no teillä ei ollut omia lapsia sitten ollenkaan tästä nyt sitten
ei ole kun Ylhäisissä on toinen tyttäreni on kuollutkin mutta toinen on Ylhäisissä siellä Eskelillä
no ne oli siltä ensimmäiseltä mieheltä sitten
niin ensimmäiseltä mieheltä ei tällä taas ollut mitään mutta sekin jo täytti kuusikymmentä nyt se vanhempi likoista
no teidän mies lähti sitten Amerikkaan
juu se lähti Amerikkaan nämä jäivät pieneksi nuorempi oli puolentoista vuotta jaa mutta en minä sitä muista sitten kuinka paljon siitä on aikaa mikä vuosi se oli sitten kun se kun se kuoli kivilouhonnan alle se - laukesi se sinne se jäi sieltä kirjoitettiin sitten että se että se silmänräpäyksessä meni että se niin äkkiä sitten meni
olikos teidän määrä sitten vähän niin kuin mennä perässä vai kuinka
en minä luvannut mennä mutta sitten se käski vanhempaa likkaa sitten menemään mutta se sanoi kanssa että ei hän mene sanoi että olisi olisi täällä olisi jokukin teistä täällä sanoi mutta ei me ei meistä kukaan sitten ei mennyt hänkään sitten kun minä sanoin että en minä kumminkaan tule sinne
kuinkas kuulkaa jos me niistä vanhan ajan asioista puhumme niin millainen se teidän syntymäpaikka oli sitten tuolla täällä Hanhijoella se paikka missä te syntynyt olette
se oli se oli semmoinen semmoinen torppari noita kun ennen ennen vanhoina vanhaan oli semmoisia torppareita Ryssän maalla se oli
ai minkä talon
- Niinijoensuun Ryssän
että oli Ryssä talon nimi
niin
no kuinkas ne torpat niistä täytyi sitä veroa tehdä sitten vai
juu siitä tehtiin veroa sitten oli sata markkaa vuodessa rahaa ja viikko eloa ja viikko heinää heinätöissä ja jaa me kävimme siellä talossa sitten niitä päiviä tekemässä sitten kun elopäiviä ja
että tekin olette ollut sitä tekemässä
juu minä olin kolmentoista vanhasta saakka minä kävin sitten niitä päiviä tekemässä ja joka paikassa sitten kun kun täytyi täytyi mennä vain ja minulla oli kova halu tehdä työtä en minä saanut oltua ja tuli kova sisu siinä vain että työhön
kyllä sitä silloin sai tehdä jo pienestä pitäen
kyllä sitä sai tehdä viideltä menin pellolle ja oltiin kahdeksaan saakka

kuinkas sitä jaksoi niin pitkiä päiviä
en minä tiedä ei silloin väsynytkään ollenkaan
mimmoinen paikka se teidän kotipaikka muuten oli oliko siinä paljon sitten maata ja
ei siinä paljon ollut en minä en minä muista kuinka paljon siinä oli mutta ei siinä paljon maata ollut semmoinen semmoinen pikkuinen tölli se vain oli
olikos lapsia paljon
mitä -
vanhemmillanne
meitä seitsemän meitä oli viisi likkaa ja kaksi poikaa kaksi likkaa meni Amerikkaan ja ovat vielä nytkin siellä
no täältä on sinne Amerikkaan kovasti menty täältä Alastarolta
juu niin on siihen aikaan meni niin kauheasti kun meidänkin menivät Hanhijoelta niitä oli siellä paljon mutta ei siellä enää montaa ole kun ne on kuolleet

no millaisia töitä sitä nuorten likkojen täytyi tehdä silloin ennen
joka lajia mitä vain oli pellollakin - täytyi tehdä kotonakin täytyi kun ei poikaa ollut niin kesämaan ojiakin ja luoda ja mitä vain äiti oli niin tavaton vielä tuolla lailla sitten häristämään kun ja että tehdään nyt taas aika lailla leikataan nyt eloa taas pääsette ravustamaan sitten ja se oli niin halukasta sitten kun pääsi rapuja ottamaan joesta
mimmoista hommaa se oli se ravustaminen
sillä lailla oli sellainen jotakin syöttiä oli sitten jotakin lihaa tuossa ongessa tai tuossa kun tuonne jokeen pistettiin ja sitten haavilla vedettiin sitä ylös sitten ja haavilla pantiin haavi alle sitten kun rapu oli siinä syötissä ja sitten vietiin niitä tuonne Vuolteelle sitten tuonne kylään ja kun sai - pennin ravusta se oli vähän aika rahaa kun oli viisikymmentä -- rapuakin kun pääsi viemään niitä taas niin sai viisikymmentä penniä

mitäs siinä syöttinä käytettiin
niin jos jotakin sai jotakin tuoretta lihaa ja semmoista kun kananlihakin oli kyllä aika hyvää että se siihen ja sammakko oli kanssa hyvää mutta ei sammakkoa uskaltanut tappaa kun äiti oli vihainen kun sammakoita tappoi täytyi sillä lailla salaa koettaa niitä ottaa sitten

sitä täytyi sitä rahaa koettaa vähän
sitä täytyi koettaa vain mistä sitä sai ja mitäs ei sitä muuten saanut sitten että itse lapset sitä saivat vaikka ei sitäkään pitää kaikkia saanut mitä siitä sai niin kyllä se täytyi antaa taas sitten kotiinkin mutta mutta oli vain mielissänsä kun sai vähän aina

mitäs sitä oli muuta semmoista sitten semmoista ansion mahdollisuutta silloin
pajun parkkia koottiin ja sillä lailla ja niitä kuivattiin sitten ja hakattiin ja pieneksi sitten kun ne oli kuivia ja sitten ne vietiin vietiin tuonne myydä sitten niistä sai taas jonkun pennin kilosta sitten ja
kuinkas se parkkitouhu jos te sen puhutte oikein tarkkaan että mihin aikaan vuodesta sitä otettiin ja kuinka
tällä lailla kesällä tällä lailla kesällä sitä otettiin kun pajupuskia vain oli niin kyllä sinne mentiin puskan sisälle ja väännettiin oksaa sieltä että sai sieltä vetää sitten se veti sitten sieltä vain sillä lailla että saatiin taas kimppu kokoon niistä sitten niin mentiin taas toiseen puskaan ja taas koetettiin sitten monta kertaa saatiin niin paljon että ei meinattu jaksaa kotiin tuoda mitäs kun se tuoretta vielä oli se painoi vähän kyllä sitä jokalaista silloin kun lastenkin täytyi koettaa kanssa ja isompienkin vanhempienkin
no ne kuivattiin sitten ne
juu ne kuivattiin sitten ja sitten hakattiin petkeleellä ja kirveellä ne pieneksi sitten että ne oli pieniä minä hakokirveen kanssa hakkasin ja löin tähän käteenikin sillä sitten kun minä niitä pienensin niin meni mutta se on siinä nytkin vielä vähän arpia mutta kyllä se sitten

pajunparkkiko se oli sitten parhaasta päästä vai
pajunparkki oli mm tuolla lailla lapsilla kyllä mar ne isot ihmiset niin ottivat tuota kuusenparkkiakin mutta mutta lapset oli vain ja oli isoja ihmisiäkin pajunparkissa kanssa ja ennen kun oli niin - suuria pajupuskia sentään ne ja tuolla lailla niittyjen syrjissä

no kuinkas marjoja silloin noukittiinkos niitä
juu marjoja noukittiin kanssa ja ja vietiin Loimaan torille ei - ja en minä tiedä ei niitä kaupoissa sillä lailla silloin ostettukaan marjoja mutta tuonne niitä vietiin sitten torille ja kun Alastarollakin oli silloin torikauppa niin joka paikkaan sitten vain vietiin puolanmarjoja ja mitä marjoja vain sai
taisi ennen ollakin niitä enemmän vai kuinka
en minä tiedä suinkaan että kyllä mar niitä nytkin on kai tuolla mutta se että ennen oli tuommoisia pieniä metsiä vain että ei ennen käyty tuolla kankaallakaan mitään muuta kuin noissa pienissä metsissä vain ja lapset kävi ei ne uskaltaneet edemmäksi mennäkään
onkos noita sieniä ollenkaan noukittu
kyllä niitä sieniä kanssa vähän mutta emme me koskaan - juuri sieniä ole noukittu kun ei ei silloin taas tykännyt tällä lailla -- syödä sieniäkään sitten emmekä me koskaan olleet tuolla lailla kokoamassa että niitä olisi myyty sienestämässä

no kuinkas sitä tuommoiseen torppaan niin kuin se teidänkin kotipaikka siinä oli niin mistäs sitä rahaa sinne sitten saatiin
no kyllä se pientä oli tuolla lailla kun mitä lehmistä sitten tuli itse tehtiin voi ei sitä ja voita - vietiin sitten torille - mitäs ei - separaattori oli kyllä sitten kun kierrettiin mutta ei ei silloin mitään meijereitä ollut kun minun lapsuutenikaan aikana niin siitä sitä sitten vähän vähän sai aina sitten kun sai voista rahaa meidänkin oli äiti niin nuuka että ei se että ei se kuin kirnuaisia antanut lapsille voileipää
kaikki myytiin
kaikki myytiin nuukasti
silloin ei ollut meijeriäkään vielä kai
ei ollut meijeriä vielä
kuinkas se voihomma sitten silloin silloin oikein kuinka se voi tehtiin ja mistäs se kerma
se kerma sitä ei ennen minä muistan kun tuolla lailla kun pantiin tuolla lailla selkenemään kun piimää tehtiin ja sitä kuorittiin sitten mutta sitten kun otettiin jo separaattori niin kierrettiin separaattorilla sitten se kerma tuli pois ja ja sitten sitten se kirnuttiin sitten semmoisella puukirnulla
silloin oli vielä sellaisetkin sitten ne
silloin oli semmoiset kirnut
kuinkas paljon niihin sitä kermaa meni
siinä kummoinen kirnukin oli en minä tiedä kuinka paljon sitä oli kun kotonakin kuinka iso kirnu siinä mahtoi olla ei siihen paljoa mennyt kun ei sitä saanut kun se läiskyi sitten kun sitä tällä lailla kirnuttiin niin - jos se täynnä oli mutta oli sillä lailla että että tuli puolentoista kiloakin tuli kerralla voita sen verran sitä oli sitten
no sen taisi toinen saada paremman voin aikaan kuin toinen vai
juu sai oikein että kyllä sitä valikoitiin torillakin että kenen voit otettiin
mikäs siinä sitten oikein oli että toinen sai paremman
en minä tiedä jos se toinen teki niin paljon hapannutti sen siinä että se selkeni sitten paremmin tai mikä se oli sitten ja mar se pesemisellä kanssa oli siinä että ei sitä parantunut piimässä pitää kauaa se happani siinä kyllä kyllä minun äitini teki aina hyvän voin että kyllä se aina kelpasi

ja sitten torille vietiin
juu torille vietiin sitten
- mihinkäs tuonne Loimaalle vai Turkuun
ei kun Loimaalle ja sitten tässä Alastarolla oli tori kanssa silloin siihen aikaan ja oli vielä sillä lailla kun vähän kun minä jo olin kanssa aikaihminen niin oli silloinkin vielä tori tässä minulla ei siinä enää nyt mitään ole eikä nyt enää mitään torilta kukaan voita ostaisikaan
paketeissako ne sinne vietiin vai oliko ne - paketteja tehty niistä vai
juu pakettiin pantiin semmoisia kilon paketteja tehtiin

no siellä käytiin usein sitten siellä Loimaallakin vai
juu siellä käytiin sitten joka perjantai sitten jos ei vain tuolla lailla että olisi kotoa viety sitä tai muuhun muualle välillä mutta jos oli niin kaksikin viikkoa meni sitten
käytiinkös tuolla Turussa ollenkaan täältä päin
kyllä täällä Turussa käytiin kanssa täältä tuolla lailla kun poikivia sikojakin oli niin porsaitakin vietiin ennen Turun torille
ja siellä myytiin
niin siellä myytiin minäkin isän kanssa olen ollut porsaita viemässä sinne
vieläkös muistatte sen matkan
vielä kyllä minä muistan sen kyllä se oli aamulla aamulla lähdettiin aikaisin menemään ja sitten oltiin Lausteella yötä sillä lailla sitä yösydäntä kun mitäs kun hevosella mentiin niin sitten lähdettiin taas aikaisin sitten torille menemään sillä lailla että kerittiin torille siksi kun - ensimmäiseksi koetettiin aina sinne

niin kuinkas kauan tästä kesti sitten se matka sinne
no se kesti siinä kun kun aamulla lähdettiin niin ehtoolla kerittiin siihen Lausteelle ja sitten Lausteelta oli neljä kilometriä sitten Turkuun ja sitten kun sieltä Turusta torilla saatiin reilaan niin sitten lähdettiin kotiin tulemaan ja syötettiin sitten useammassa paikkaa sitten hevosta tullessa sitten se meni jo puoleen yöhön kun kerittiin kotiin toisena yönä pari kolme päivää siihen meni aikaa
olikos siellä Lausteella oikein - semmoiset paikat sitten missä - oltiin
juu siellä oli oikein semmoisia kortteeripaikkoja niillä kun ne ruukasivat siellä aina olla semmoiset matkamiehet yötä
kuinkas ne tiedätte siihen aikaan mimmoisessa kunnossa ne oli
mitäs kyllä mar ne semmoisia olivat kun että ei ne mitään niin hyviä ollut mutta kyllä mar ne sannoitettuja olivat jo ja kauheita ahteita oli tästä Turkuunkin kun kun mentiin
mistäs kautta tästä Turkuun mentiin sitten
eikös tästä mahdettu tuonne Virtaalle mennyt Virtaalle mentiin ja sitä sitten mitäs semmoista kangastietä vallan oli tai metsätietä ja kyllä mar niitä kyliä kanssa oli sitten kun kun kylien lävitse mentiin niin

se oli aika souvi hevosellekin
juu niin oli mitäs apetta otettiin hevoselle sitten kaurapussi ja kun sitten annettiin ehtoolla kun Lausteelle päästiin niin sitten annettiin kauroja hevoselle ja ja kyllä me isän kanssa perunakuormankin veimme tai taisimme useammankin viedä sillä lailla Turun torille kun sitä täytyi koettaa mistä sitä sai sen sitä rahaa

no lehmiä pidettiin ennen paljon
juu lehmiä pidettiin ei meillä sentään ollut kuin kolme tai oli väliin neljä lehmää kanssa mutta mitäs kun oli pikkuisen peltoa niin ei sitä parantunut metsässä ne kävi lehmät sitten ei silloin paljon lypsänyt suvellakaan kun - metsälaitumella oli kun ei pelloilla parantunut syöttää kun että vähän talviruokaa kanssa jäi eikä heinääkään sen puolesta ollutkaan mitään heinämaita ollut muuta kuin tuommoista maaniittyheinää meilläkin oli tuolla Isollasuolla sitten niin semmoista maaniittyä vain sitä tehtiin sitten ja jostakin käytiin -- kun niitä heinähuutokauppoja oli niin semmoisia semmoisia ostamassa sitten ja huudettiin semmoista maaniittyheinää sitten vain
ei ollut kylvettyä heinää silloin
ei ollut silloin kylvettyä heinää
no kuinkas jos te puhutte oikein tarkkaan sen sen homman että kuinka se heinä sieltä maaniityltä saatiin että kuinka se sieltä tehtiin
no se niitettiin viikatteella viikatteella niitettiin ja ja sitten se haravoitiin sieltä sitten semmoisiin karheisiin ja ja sitten se pistettiin lapoille jos se jäi toiselle päivälle että ei se jos sadetta tuli niin sitten hajotettiin toisena päivänä lapoot ja ja sitten korjattiin ne latoon
ja miehet oli niittämässä aina
juu miehet oli niittämässä
mimmoista heinää siellä se oli siellä
semmoista pientä heinää vain semmoista kun kun kasvaa tuolla lailla ilman kylvämistä

no - mihinkäs se heinä sieltä sitten vietiin mihin se korjattiin kun se oli kuivaa
latoihin latoihin se sitten vietiin semmoisia pieniä hirsilatoja oli sitten kun sinne niitä sitten tupattiin kun oli vain enempi oli mitä ne oli niin kauhean pikkuisiakin sitten ne ladot että että ne sinne sitten ajettiin hevosella ja häkeillä
kyllä mar sitä sitten piisasi sitä heinätyötä pitkälti aina suvella
ei sitä niin paljon piisannut sentään kun ei ei ollut sitä paljon sitä heinäntekoa tuolla lailla juhannuksen kaksi ja puoli viikkoa oli kun mentiin juhannuksen jälkeen heinään ja mitäs se jos poutaa oli vain niin sitten sen sai piankin mutta jos sadetta tuli niin sitten niitä sai myllätä - enempi aikaa sitten ja ennen kuin kuivui taas
missäs ne teidän sen kotipaikan niityt sitten oli
ne oli täällä tässä Virtojan partaalla oli täällä kun ne talon maata oli kun ne semmoinen sillä lailla oli vain kun se töllin laskulla -- töllilaskussa oli ennen kun kun ei sitä ostettu niin siinä oli sitten talon puolesta semmoinen niitty sitten niin siitä sitä sitten sai tehdä ei kotona ollut kotona oli se mitä oli peltoa peltoa tehtiin ei siinä ollut peltoa mitään kun kun isä sen paikan osti mutta siihen tehtiin peltoa sinne niin sitä mittaa sitten aina vähän tehtiin ja kylvettiin sitten niin ja sitten heinälle sitten kun saatiin sitä peltoa enempi niin sitten ruvettiin jo vähän heinää viljelemään ja tämä ostettiinkin sitten tämä Isonsuonniitty täältä sitten sitten kun se kaikki koko Isosuo ostettiin sitten sitten kun ne kaikki sillä lailla tulivat että ne että ne myytiin sitten jo niitä torppareita
no kuinkas se piisasi sitten eläville se heinä aina talven
no sitten annettiin muuta lajia vain rukiin olkia annettiin aina ehtoolla viimeiseksi kun ei meilläkään lehmät olleet muuta kuin sonnan päällä niin ei äiti uskonut ollenkaan lapsia sitten ruokkimaan sillä lailla lehmiä kun täytyi niin nuukasti antaa niitä että ja sitten vietiin sylillinen tuolla lailla nurkkaan kun lehmä oli niin nurkkaan pystyyn rukiin olkia ne söi ne yöllä sitten ne rukiin oljetkin sitten ja haudetta tehtiin sitten sillä lailla kun oli jotakin kun oli ruumenia ja mitä vain suvellakin niin kaikki nurkat sitten koetettiin sitten ruohoja niille että sai haudetta sillä lailla kuuma vesi päälle niin

niin te sanotte että sonnan päällä oli ne lehmät
juu ne oli sonnan päällä
mimmoinenkas se semmoinen oli se vanhan ajan meininki semmoinen
se oli semmoinen että vain sitä sitten hakattiin metsästä sitten tuolta saatiin tuotiin hakoja jos jonkun muiden ihmisten metsistä sai sitten kun kun puita kaatoivat niin kuusen hakoa sitä hakattiin sitten täytyi - minäkin monta kertaa olin hakkaamassa kun oli hakokuormia siinä niin hakkaamassa niitä sitten pantiin lehmien alle sitten että se pysyi kuivana sitä kuusenhakoa
no mimmoinen se oli se rakennus missä ne lehmät oli
se oli semmoinen yksi iso huone vain yksi vain sitten semmoinen puuhuone ja vaja siinä oli keskellä sitten ja sitten toisessa päässä oli lato semmoinen kun ne heinät oli siinä että ne karjaruoat sitten mitä syötettiin ja pimeät vallan ne oli ei niissä ollut ikkunoita eikä mitään niissä navetoissa vallan pimeässä ne oli
kuinkas ne lehmät oli siellä sitten kiinni
ne oli kiinni vain niillä oli sitten kauluimet kaulassa vain semmoiset kuin semmoiset puukauluimet siinä että semmoinen en minä muista yhtään mimmoinen se oli siinä päällä ja semmoinen linkku sitten että se pantiin siihen linkkuun sitten että ne pysyi siinä sitten ei silloin ollut mitään rautakauluimiakaan vielä puukauluimet vain oli
ja ne oli seinässä kiinni
juu seinässä kiinni vain sillä lailla että ei ne toinen toisiansa päässeet sitten puskemaan eikä mitään

minun lapsuuteni aikana sillä lailla oli kyllä mar ne sitten tuli kun vähän niin kun uusi navetta tehtiin taas tai niin semmoinen isompi niin että tuli sitten jo pöytäkin mutta silloin oli vain kun minä lapsena olin niin ne oli semmoisia

kyllä mar niitä lehmiä lehmiäkin silloin toisella tavalla hoidettiin mitä nykyisin
kyllä niitä hoidettiin joka lajia niille niille syötettiin hevossontaakin kun tehtiin siihenkin haude tai niin semmoista kun ne söi sitä sitten niin kauheasti kun kun pantiin kiehuva vesi hevossonnan päälle ja sinne ne pisti päänsä syvälle että oikein pulskui vain kun ja söivät vähän tavattomasti vielä me minun muistoni aikana tuolla lailla kun minä vanhempikin olin kun tuolla Pinnojalla meidän isän orpana oli tuossa oli isossa talossa oli ja oli paljon karjaa niin hevossontaa vain syötettiin vielä lehmillekin tehtiin semmoista haudetta ja sioille niin hevossontaa niille annettiin
no kuinkas niissä navetoissa kun se sonta siellä se oli koko talven sitten siellä
juu se oli koko talven siellä keväällä sitten vasta se ajettiin sieltä pois se oli aika kiskomista kun siellä oli hakoa ja ja olkia ja kaikkia kun sitä sieltä sitten täytyi täytyi repiä
eikös sitä sinne tullut talvella sitten että se nousi liian korkeaksi vai
kyllä sitä sinne tuli kyllä sitä talvella vähän - täytyi pois ottaa sieltä kanssa ajettiin siihen vajan vajan nurkkaan sitten vain kun siinä oli niin jos kasaan sitten sieltä kun mitä otettiin pois siitä päältä päin että että lehmät mahtuivat sinne sitten taas

no kuinkas sitten muu karja vasikat ja semmoiset - missäs ne oli
ne oli siellä oli karsina sitten vasikoillekin ja ja lampaille niin samassa navetassa sitten kun se oli niin paljon iso ja ei pikkupaikassa - kun ei paljon passannut pitää meillä kotonakaan kumminkaan lehmiä ja niin siellä oli sitten karsinat sitten lampaille ja vasikoille ja

no kuinkas sitten suviseen aikaan ne lehmät ne tuolla sitten metsissä
juu metsissä ne kävi vain sitten mitäs ei pelloilla ollut mitään muuta kuin sitten kun ruis leikattiin pois niin siihen ruismaalle siihen sänkimaalle pantiin sitten ja siitä saivat sitten syödä mitä sitten löysivät sitten vielä mutta ei heinämaita syötetty tai kun niin kun ei niitä ollutkaan mitään eikä eikä suvilaihomaissakaan muuta kuin muuta kuin ruispellolle pantiin sitten rukiinsängelle
no ne pääsi siellä metsissä menemään sitten - kuinka kauaksi vain vai
juu ne sai mennä kyllä tuommoisten pikkupaikkojen niin kyllä ne oli - aidassa metsät mutta aitauksessa mutta mutta sillä lailla kun niitä tuolla kävi tuolla kankailla niin siellä ei ollut mitään määrää sitten kun ne sinne sinne pääsivät ja sitten sai mennä sitten vain siellä kuinka pitkällä
olikos niillä siellä paimen följyssä vai
ei ollut paimenta kun minäkin olin - isoisälläni ja äidilläni niin olin sillä lailla niin kuin palveluksessa sitten jo vähän siinä kun minä olin jo liki kahdenkymmenen ja sinne päästettiin lehmät vain ja niitä sai monta kertaa ehtoolla hakea sitten puoliyöhön saakka kun ne sai mennä niin kauaksi kuin ne menivät kun ei mitään aitaa ollut sitten enää kyllä mar siinä silläkin oli se aitaus mutta se oli hajonnut sitten jo niin sillä lailla ne sai siellä kulkea sitten että ei monta kertaa löytänyt ennen kuin aamulla mutta ei tämmöisissä pikkupaikoissa niin ei täällä ollut ne oli ne omat metsät vain kun ne siihen aidattiin sitten
sattuikos niille koskaan siellä metsissä mitään onnettomuutta niille lehmille
en minä tiedä ei meidän kumminkaan mitään tullut siellä kun ei kun ei ne olleet niin kaukana kyllä mar niitä tuolla kankaalla oli oli jotain lajia aina semmoista kun silloin kun niiden siellä kävivät toisten paikkojen
ei tainnut susiakaan enää olla silloin susiakaan ei tainnut olla silloin enää
ei ollut
puhuikos ne vanhat niistä että olisi ollut susia
kyllä ne puhui minun isäni isäkin niin sekin oli semmoinen susistaja oikein niin kyllä se niitä puhui mutta en minä niitä enää muista millä lailla se puhui kun se kävi susistamassa täällä oli toinen semmoinen vielä sitten tuommoinen Töykkälän Antti ne niitä puhuivat sitten kun he susistamassa kävivät mutta ei ei niitä täällä sitten enää ollut

no mitäs sitä muuta pidettiin elävää kuin lehmää ja lammasta pidettiin
juu lammasta pidettiin ja ja porsas kanssa oli sillä lailla että että sika oli sillä lailla että se tapettiin sitten kun keväälläkin otettiin porsas niin se tapettiin sitten jouluksi juuri sen täytyi vuosi kestää sitten taas että ei että ei siinä välillä saanut sitten taas että ei saanut niille ruokaa kun pikkuiset pellot oli niin

no ei täällä ole kuttua pidetty
ei niitä kyllä niitä juuri jossakin oli kuttuja kanssa mutta kyllä se vähimmäksi oli tällä paikalla täällä eikä kanoja kanssa ollut juuri paljonkaan joku - joku kana oli sillä lailla niin se oli siellä pimeässä piahtossa sitten ja monella oli tuolla lailla mekin kotona - panimme sillä lailla kun - pikkuplikkoja olimme niin sängyn alle tehtiin sitten semmoinen häkki että ne siellä saivat sitten olla

sitten sisällä ihmisten kanssa
niin sisällä ihmisten kanssa sitten mutta ei niitä päässyt sieltä sängyn alta pois sitten kun ne oli siellä sitten vallan muuta kuin sitten kun jos munimaan hankkivat niin sitä otettiin sängyn jalkapäähään sitten pantiin hahtuvakoppa päälle ja siihen munille sitten kana kyllä se kyllä se ennen oli kun niitä ajattelee niin kyllä se oli hyvin pientä
eikös ne pitänyt aika elämän siellä sängyn alla
ei ne siellä sentään sitten kyllä mar ne siellä vähän sitten kun munille hankkivat niin ne siellä sitten vähän kraakottivat

ja se suostui siihen hahtuvakoppaan sitten aina
niin hahtuvakoppa pantiin sitten kanan päälle alassuin kun se sängyn jalkopäähän otettiin munille sitten kun se muni niin sitten otettiin ja pistettiin taas sängyn alle kaksi ja kolme kanaa oli niin

kyllä se on kyllä se on ollut ennen ennen pikkuista pientä ne toimet
mimmoiset ne oli ne asuinrakennukset silloin asuinhuoneet
no ne oli semmoisia kanssa vanhanaikaisia kun olivat tai niin mitäs ne vanhanaikaisia sillä ollut kun meidänkin niin rakennettiin uudestaan siihen kun ei siinä ollut mitään ollenkaan kun semmoisen maapaikan vain sitten sai sitten talosta siihen rakennettiin sitten pirtti ja ja pakari meidän oli pakarin perässä sitten semmoinen pieni kamari sitten vielä ei se pirtti ollutkaan valmis ennen kun se valmistettiin sitten vasta jälkeenpäin mutta kun siihen - asumaan mentiin sitten kun asuttiin ensin siellä äidin kotona

olikos ne lämpimiä ne vanhan ajan
kyllä ne lämpimiä oli mitäs kun ne - sammaloitiin niin hyvin kun ei ei mitään enää tai niin sillä lailla kun ennen ennen pantiin paljon paksulta sammalia siihen varoon niin sen tähden se pysyi se painui siihen piukkaan sinne niin kyllä ne aika lämpimiä oli vanhanaikaiset huoneet
mimmoinen se oli sitten missä keitettiin ja
siinä oli semmoinen toto vain ei kyllä meillä oli kai sentään hella vain oliko se vain semmoinen toto kanssa vain että semmoinen kraakku oli ja ja siihen pantiin siihen kraakkuun pata sitten se meni se meni suoraan siitä ylös mutta kyllä minä muistan että kyllä kai meillä oli sentään hella jo että kun me tänne tulimme vai millä lailla siinä mahdettiin keittää en minä sitä niin muuta muista

ja se - sen sitten talvella piti lämpimänä se toto
ei se pitänyt kun sitä oli pystyvalkeanpesä sitten semmoinen että kun kun pystyvalkea olisi semmoinen - muuri kun pystyyn puu pantiin se semmoinen oli sitten että se lämmitti ja kyllä tuo sitten kun oli kun oli hella oikein ja uuni niin sitten lämmitettiin uunista sillä lailla kun leivottiin ja leipää kypsennettiin niin

kuinkas monta huonetta niissä oli niissä asuinrakennuksissa
kolmen meidän oli ei kun neljä sitten oli porstuan perässä semmoinen pieni kamari sitten vielä tuommoinen semmoinen pitkä porstua oli ja sitten oli pakari ja ja kamari siellä pakarin perässä ja toisessa päässä pirtti ja porstuan perässä oli semmoinen pieni kamari sitten vielä meillä oli neljä huonetta

no mitäs niitä muita rakennuksia sitten oli oli siinä teilläkin siellä
kammio oli sitten siinä kun - siellä pidettiin sitten viljat ja kaikki mitä oli niin ja vintissä pidettiin vaatteet ei siinä mitään vaatteilla vaatteillakaan oli komeroita eikä mitään ollut kun vinttiin sitten vietiin

riihi oli kai joka paikassa ennen
juu riihi oli kyllä joka paikassa oli riihi silloin mitäs kun ne ne kuivattiin ne rukiit ne tapettiin ja kauratkin tapettiin varstan kanssa kun ei mitään ollut ei mitään tappureita ollut ennen kuin sitten vasta tuli semmoinen pieni tappuri tuonne tai sillä lailla kun miehet kiersi Pinnojallekin niin sitä vähän kuljetettiin sitten kanssa mutta ei meillä kotona ollut mitään muuta kuin sillä lailla vain että varstalla vain kaikki täytyi tappaa
no kuinkas sauna
sauna oli kanssa semmoinen vanhanaikainen sauna kiuas oli ja lavo siinä ja
mimmoinen se oli silloin vanhaan aikaan jos te oikein tarkkaan sen selitätte
jaa se sauna sauna oli semmoinen että oli tiilistä tehtiin pesä ja ja sitten vähän ylös sitten ja sitten pantiin semmoinen suuri kivikasa siihen päälle sitten ja sieltä pesästä lämmitettiin sitten ja sauhu tuli saunaan semmoinen semmoinen se sauna oli siinä vain että semmoinen sauhusauna oikein siellä pesässä poltettiin sitten kaikkia semmoista semmoista roskapuuta sitten sai polttaa kyllä sieltä hyvät löylyt semmoisesta tuli niin että muuta kuin enempi sai polttaa kun semmoista roskapuuta poltettiin ja niin kuin karjakeittiössäkin niin kaikki semmoiset roskapuut ne täytyi kaikki metsästä ja risut koota kokoon kun sade hankki niin kyllä äidillä oli semmoinen kiire kyllä täytyi kakaroidenkin mennä sitten hakemaan niitä risuja pois kun taas kun että oli kuivia sitten ne katon alla
kuinkas usein silloin vanhaan aikaan käytiin saunassa
kerran viikossa kyllä mar tällä lailla suvella lämmitettiin suvella heinän aikana lämmitettiin sitä niin keskellä viikkoa kanssa kerran sauna
eikös silloin vanhaan aikaan käynyt koko talon väki aina yhdellä kertaa saunassa
kyllä ne kävi kun vain oli niin paljon iso sauna niin kyllä siellä sitten kävi niin kyllä meidänkin väki niin kyllä me kaikki yhtä aikaa olimme siellä
ja noissa taloissakin oli piiat ja rengit
niin
samaan aikaan
niin joo mitäs kun oli niin paljon suuria saunoja ennen noissa taloissakin oli että ne oli aika kuumiakin sitten kun ne suuret kiukaat oli niin kyllä ne kuumaksi sai
eikös sitä saunaa ennen tarvittu vähän muuhunkin hommaan kuin kylpemiseen eikös siellä tehty ne kalja-aineet ja
juu ne tehtiin kyllä siellä kun on vain oli semmoinen että että siellä sai jaa niin noita imeliä tehtiin kun siellä oli semmoinen parvi suuri parvi siellä oli ja imeliä tehtiin sitten kun pantiin liotettiin niitä ensin pari päivää ja sitten ne otettiin itämään ja sitten ne vietiin sinne sinne lavolle sitten tai parvelle ne oli siellä kasassa sitten niin kauan kuin ne kuin ne siellä itivät hyväksi no sitten niille annettiin löylyä sitten kolme löylyä niille annettiin sitten että ne imeltyi siinä aika lailla ja ne oli niin makeita ja hyviä sitten että ja elukoille kyllä tehtiin kanssa sitten noille noita ohrista semmoisia kun lehmät poikivat niin siitä annettiin semmoista juomaa sitten kanssa semmoista imeljauhojuomaa niille
no sitä kaljaa aina tehtiin sitten
sitä tehtiin aina sitten että sitä oli sitten että joka viikko sitä tehtiin
no kyllä mar te sen kaljan teon oikein tarkkaan osaatte puhua että
kyllä mar minä sen osaan kun on monta kertaa tehnyt vaikka ei ei niitä enää vanhoja oikein muista vanhoja sittenkin paremmin sentään muistaa kuin tämän aikaisia ei tämän aikaisia muista eilisiä päiviäkään enää kun ne vanhat jo on jotakin jäänyt muistoon - kaljaksia käytettiin sitten ja sitten ne imellytettiin sillä lailla pantiin kuuma kiehuva vesi päälle sitten niin ja sekoitettiin sitä ja sinne pantiin monta kertaa siihen vettä päälle ja sitä haudottiin ja imellytettiin ja sitten kun se oli jo - tarpeeksi imellytetty niin sitten siihen pantiin kylmää vettä sitten ja sitten sitten kun se selkeni niin sitten otettiin sitten tällättiin käymään sitten johonkin eri astiaan ja siihen lisättiin sitten vettä niin kauan kuin sitten - niistä siitä taikinasta tuli väriä vielä siihen ja makua ja sitten kun se kävi sillä lailla kun se saaviin otettiin käymään sitten niin sitten se ajettiin tynnyriin ja tynnyrissä oli sitten semmoinen hana ja tappi siinä sitten kun sitten sitä laskettiin sitten sieltä tynnyristä pois sitä kaljaa
milläs se kalja käytettiin
se käytettiin silloin tuolla kerityksellä kun siitä tuli sitä keritystä sitten siitä kaljasta jäi niin sillä se käytettiin sitten niin kauan kuin sitä hiivaa rupesi tulemaan niin sitten käytettiin hiivalla mutta sillä kerityksellä vallan ja sillä leivottiinkin kun kakkoa tehtiin ja niin sitä tällättiin siinä ja en minä en minä muista mahdettiinko sitä pullaa pullaakin sillä kun mitäs pullaa paljon tehtykään mutta mahdettiin sitä pullaakin ensin nostaa sillä mutta sitten hiivalla sitten kun hiivaa oli mutta kyllä - kakon kakkoon tällättiin se keritys sitten se nosti sen taikinan
te olette kaikkea noita joutunut tekemään sitten
kyllä minä kaikkia töitä tekemään olen joutunut
siellä kotonanne ja
juu ja sitten kun minä muualla olin niin kyllä aina tekemään joutui sitten kun semmoinen kun osasi tehdä
kuinkas vanha te olitte kun siitä kotoanne pois lähditte sitten vallan
mitäs minä olin siinä minä olinko minä kahdenkymmenen ja kahden kun minä sitten sitten siitä menin oikein sitten kun minä sen naimisiin menin mutta siihen asti minä olin sitten ja kotona ja sitten sitten kun minä olin siinä - liki kotoa oli semmoinen pieni asunto sitten minulla kun Kalle jo Amerikassa oli niin sitten minä kudoin kankaita siellä sitten ja suvet kävin ulkotöissä ihmisillä ja likat olivat sitten aina siinä kotona äiti ne sitten piti ja hoiti ne minä sain olla vapaasti sitten vain tuolla taloissa Pinnojalla minä parhaasta päästä olinkin se oli isän isän sukulainen isän täti siinä emäntänä oli niin siellä minä - kaikkein paljon enempi olin töissä
kuinkas vanha te sitten olitte kun uudemman kerran naimisiin menitte
mitäs minä sitten olin siitä olinko minä kolmenkymmenen ylitse minä olin ei kun minä olin neljänkymmenenkin jo neljänkymmenenkin jo minä vissiin olin sitten tai olin kuinka sitten kun minä en minä muista kun neljäkymmentä vuotta me olimme yhdessä Kallen kanssa niin tämän miehen kanssa niin kyllä minä sentään olin sitten siinä vähän yli kolmenkymmenen tai puolivälissä neljänkymmenen millä lailla minä olin
no te tulitte tähän sitten tähän paikkaan silloin heti pian vai
ei kun meillä oli monta paikkaa tuolla Peltosaaren me rakensimme siihen ja sitten taas tuohon kun Toivosen on niin sen me rakensimme ja mitäs sitten vielä kyllä me useamman useamman paikan rakensimme tässä vai onkos tämä kolmas vai mikäs tämä on Peltosaari ja ja Toivonen juu - niin ja sitten siinä Toivosen ja Peltosaaren välissä on semmoinen - pikkuinen asunto kun minä sanoin kun vanhoja ollaan niin ostettiin sitten Ojasta semmoinen pikkuinen maankappale ja että hehtaarin ala maata minä sanoin rakennetaan siihen sitten ja sitten kun se Toivonen myytiin isompi paikka ja ollaan siinä sitten vanhoilla päivillämme mutta minun oli mieheni taas tämä sitten semmoinen että kun hän oli kanssa sitten kauhean työhaluinen niin ei se tullut ei se viitsinyt käydä päivämiehenäkään vaikka veljellään oli iso paikka mutta ei se tykännyt sitten että se se halusi vain sitten taas paikkaa osti tämän paikan sitten että hänellä oli itse oma työ kun se oli niin niin kanssa ei se saanut laiskana oltua ollenkaan sen täytyi olla aina omassa työssä tämä oli sitten semmoinen rotko kun tämä ostettiin tästä sitten että ei ei täällä hevonenkaan pysynyt maan päällä kun vallan vetelä oli mutta kun kun hän tykkäsi tästä niin kauheasti kun hän sai hyvin työtä tehdä tarpeeksensa että oli niin kauhean ahkera -- työmies
tämä oli niin vetelä paikka sitten
tämä oli niin vetelä paikka sitten mitäs ei tässä ollut yhtikäs mitään kun vallan tämmöinen suo ei tässä minkäänlaista rakennusta ollut kaikki tähän sitten rakennettiin kun hevosillakin - ajoi tuossa pihalla tai tuossa tuonne niin ne meni vallan olemattomiin ne hevoset melkein että ei siitä päässyt ja sitten kun he sitten kun tämä tästä rakennettiin tämä rakennus niin sitten se ajoi yhtenä talvena siihen toi sata kuormaa tuohon pihalle santaa kun se tuosta Ruskon ahteelta ajoi niin kyllä se nyt kuiva onkin jo että ei siihen enää mitään semmoista ole ja pellot ojitettiin sitten kahteen kertaan että kun kun traktorit meni vain tuonne maan uumeniin - vajosi mutta nyt tämä tämä isäntä kun tässä nyt on niin nyt se panikin sitten jo sen - salaojaan kaikki
no olikos tässä pellot silloin kun tulitte -
ei mitään ollut oli kyllä tuolla osalla peltoa mutta se oli sitten vallan semmoista semmoista vain semmoista mättäistä semmoista vallan kasvanut kyllä tässä joskus pelto oli ollut mitäs kun se oli vallan semmoinen viljelemättä sitten kun se sai - olla pahuutensa hallussa mutta kun se tämä oli Kallelle niin paljon mieleellinen paikka että ei se ollut kuin että hän sai työtä se oli niin niin ahkera työhön että
kyllä sitä tässä sitten ollut on työtä
kyllä tässä työtä on ollut mitäs tuo kaikki kuokittiin tuosta sitten kaikki kuokittu sitten on vallan tuommoisesta tuommoisesta sitten märästä metsästä tuommoisesta suosta tuolla puolen oli sitä sitten mutta ei sitäkään sitten meinannut saada ollenkaan kynnettyä sitten kun se oli vallan semmoista kasvanut semmoista mättäistä sitten jo
kyllä mar sitä kait tekin saitte tuolla olla sitten
kyllä kyllä minä siellä olin kanssa aina aina täytyi yhtenään olla kyllä me sitä yhdessä teimme ahersimme
ennen vanhaan naiset oli enemmän tuolla peltotöissä
juu niin oli ojiakin luotiin lapioilla ja sitten kuokalla -- hakattiin pieneksi sitten ne kokkareet turpeet mitä ojista tuli sekin oli aika tamppia kun - keväällä niitä siellä hakattiin sitten kuokan kanssa
ja se oli ihan naisväen työtä vai
juu se oli naisväen työtä ei meidän meillä ollut enää semmoista sen puolesta mutta kyllä mar oli sillä mutta siellä oli kovempaa peltoa mutta ei tässä ollut enää sillä lailla ei niitä ne meni sitten jo pieneksi kun tuommoinen pehkuturve tai tuommoinen suoturve mutta kyllä minä niitä turpeita hakannut olen kanssa paljon tuolla taloissa ei se ei se työ mitään rasittanut ole eikä rasita kun näin vanhaksi elää sentään vaikka sitä raskastakin on tehnyt kun ajattelee tämän aikaiset kun - ei nyt enää jakseta tehdä työtä - että kyllä se niin niin sukkelaa on kun kun muistaa niitä vanhoja aikoja mimmoista se on ollut
no te olette kovasti terve ollut sitten koko ikänne vai
kyllä minä terve olen tavallisesti ollut

ei ole mitään isompaa tautia ollut
ei ole ollut semmoinen oli minussa kerran kun kun - tämmöinen tai niin kyllä mar siinä aina jotakin semmoista oli että kun sillä lailla tavattomasti haukotutti että täytyi suu auki olla aina vain ja eikä - tullut haukotus koskaan päähän asti